Sallama alaikum hin vaya kne, kegh vu thathan na, an barka hgune, an barka dadamun, yaghue togi malala udzina lamung gabaɗaya, yaghue togi inudzina lamung, yaghue togi an umaru bulama ma an barki ne an barka dadamun, to yaghue togin makan gabaɗaya. Gamsawa udzina lamuna, haha damuwa, damuwa hiɗk bewo damuwa na kada kadaya, damuwa na kada kadaya, an gamsawa kada dadamun andzuka duniya kɗakana, agha ɗafa haɗafuwa, agha <hesitation> hiya angana ma kada kwaɓa tadufa becha kwaɓa tadiya, gamsa, an barka dadamun an barkathun, ei inazkana ma ɓalan ɓalal gana maza, mada ngulma ndzuk ngane to agha mazkana hiya masare un thutaka jeb da sukuwo, wane kagha an tagha suɗoko zuko, tatgho zuko, anfit tat ei anfite dzukawo to wahale nadzaghe ndzagha un ngaɗpa dan ghuv munda, naga yuke gayuk ghvunda, haha maye mulwa mayaɗ kada kada sosai, gamsawa, akaban tina maya akaban an kwaɓa gana mayina jujag kwaɓa taghan mina maya, hiyasin thutaka da dzahiyu, an natanagh hiya hiya kana tuluna thutaka da dzu, an inaza zunwa agha makaranta udzinha. Tutra <hesitation> agha inaz mudzinha haɗuwo udzina tabughan warka tubadaye, tubadaye tub tabugh udzinha warka naha ngana tavagive, warka dzubol mudzinha, warka chuhurtu benchi, warka luma, udzinha agha, han mɓaɗhan nda man'nga, uh nguɗkagh kana jeb kana <hesitation> gahe tu gavha ka luwa, luwama gwayu gwaya, agha ala ghile an hondma laflaka dan napep nama, wayagh dakluta hanye, tsabar wahala ndzuka, lala udzinhama dan ghile, to gamsa udzina lamung, nana ina korina na har jeb davla shugaban kasa an kwaral na kan chewa, gwozo noghin taimako na kada kada, taimako mog noghin udzina gwoz gabaɗaya anyif tata makan, haha wahala, haha wahala makaranttudzin ha, agha waha wahala, wahala ɗafa, agha wahala ndzuko, agha wahala kwaɓa haya, an kwaɓa hayama jujak mburukundo, jiyak mburukundo, wahala kwaɓa haya ko mbet vukna ala hayat mbakata han kwaɓa kon agha kwaɓa dafo haka ndechu agha kwaɓa haya, haka nda kwaɓa haya wo abla mahgaɗ kag dada dadaghga, dole jebka, jebka gulenye, dundun daga ka habuga chuhurmaku, to kada wahala kada wahala sosai giɗ an barka dadamun inunda vulawa dadamun, tu a mulkina Mulki kag alan mufake vulawa dadamunye a gula, gamsawa, har ndagha shugaban kasa gamsawa, anyi anyi nugha nda illa rahama, haha wahala tutake wahalaɗ tutak sosai, kada wahala anga wif tamaka udzi udzina gwozo, udzina lamung masanan, ha hadamuwa manyin, makarantu dzinha, maza, hiya <hesitation> ivunga hine, ivunga haya, ghga haya wahalaya, gamsa, angawif tamaka kada wahat zuv mayinye, masaman vanu dzina makaranta ha kwaɓa bugha udzina makarantuwo, ghthul hudzina makaranta, udzina makaranta an university ma <hesitation> jeb ka da bugh kwaɓa registration nu mbaka mbakana, dubu dari biyu, dubu dari biyu, dubu dari da hamsin, aga kwaɓa maka an agha inazma wahala balete kwaɓa makaranta, agha udzinha taɓgha surɓa mahga, warka chuhurmahga, hathunu wo, kawarava alahunda kakɗahan tu makarantma hathunu mogu, chuhure chuhura han ha thuna mog kwata kwatu, to gamsawa, awa awin nugha ne damuwa awa awawin nugha damuwaymye damuwa kada tutake, kada damuwa tutakna masaman kada damuwa ma tutak, dzuka luwa gabaɗayama tutra munda nogh und da kiyu gabaɗaya jeb mulwamanogha dabugha dzuv maghanma dadzka kuva le, tsabar wahala ndzuka, to neche gamsa wa, neche noghinye